Bi binatang yang paleng bosok tu kentot telegu, lali kentot telegu tu men kamu nyium kentot telegu tu pac pacak be kamu tu pingsan ntak kentot telegu tu entah ape bae di makan telegu tu, jadi kentot nyo tu bosok nian, kentot telegu tu paling bosok kentot telegu tu da tu dengan itu juge yang bosok ape namenye <noise> umang- umang, umang- umang ape umang- umang ni kelanyet men base e tu kelanyet tu yang kecik tu galak di lampu tu, ha tu masam, pait ape pait alasam pait bosok he tu, nah <noise> tu da tu dengan babi tu bosok juge babi tu men tu babi tu paling belom lumayan lah bosok tu men babi tu apelagi anjeng, anjeng tu bosok nian men pahak- pahak anjeng tu mambu nye bedebau debau mambu anjeng tu, jadi men binatang paleng bosok nomor satu tu kentut telegu tu lah, kentut telegu tu katek paleng bosok, awak la dem nyiom kentot telegu tu lali men dak lahai tegelentang disitu la tegelentang di kentot telegu tu, paling bosok nian kentot telegu tu.